<hesitation> o holiday eo to iu rakah no sih, i o tem bea, ong ba, o yia non raka bat non pa hik, o laspla sivo vapa yia veh, o december. I o tem bone si eo to momor akah no sih. O tem ama skur ea pasi no pa aten ama vagogom pama school closing po kua, mea ea pasi, te meror ama, families ge ma frens pasi noma pa holiday mea rar. Pa te mea rar von. Mea boen abuh po, krismas day kuruh. I ama tem boneh eo to iu rakah no si po tem a pama holiday. Ve o krismas holiday si o, vi'ah, o re. Ear to te ror ka krimas ahik ma tem- tem abuh pa rotu. Kapa te ror, bea varedi ror a, new year pet. I ama tem boneh. I pet o chrismas holiday si o re. Te meror si a tovih o wik ear to vavuriah ror. Kapa sue bea to te vare von. Ka nung ror ama tayiah eo to iu nung- nung ror von. Mea, te me ama families, ge ma frens no rema pa te mea rar. Meh tah pet po o krismas holiday, eo to nung ror si ama si tah en, pama boen ea to mak in. Sue ba ear pasi nung o si krismas tah en pear po tem ma'ih. Tem ma'ih, eom ea si nohnoh vaagum nohnoh. Noma ka pet te ihio ka pet en na momor, pa vahik ban kuru o- o boen boneh. nung pet ama si tah en, bo ama kua pear varedi a rer pa no va pa sikur. I ama ken tem bomarih. Pama po holiday boneh. Va'ih eo to suk aka no sih o holiday va po krismas. Pi o, holiday boneh si o re. Pa sue be ear to antoen ror si pa, nung a tayiah, te vamomor me teye peh to no noma ki te me oah.